Ndreto aby ñy fitaova mandrafitsy ñy bisikilety: -ñy rayon, misy ñy gidon, misy ñy pedaly, misy ñy chainy, misy ñy frein, misy ñy lasely, ñ'asan-droze mandrafitsy ñy vatany ñy biskalety iñy ro mampandeha azy.